Mongaashingeyi ngame ohandi ningi iinima oyindji. Ashike mbyono handi ningi unene mbi esiku kehe shampa nda penduka o- ohandi record. iilonga nga mbi tamu longo mpo. So ohashi tameke nee noku fatulula. ano oku translate okuza koshiingilisa okuya kelaka lyoshiwambo. Moka unene handi longitha oshindonga sho tashi popi tandi popi mpano noshikwanyama iyaa tatu kwata nee omawi gomatseyitho gomo radio. ngono haga dhana mo radio oshowo natango iinyandwa yilwe oo- niikwatwa yilwe ngaa natango ya pumbwa okuuvika moshigwana. Oyo iilonga handi longo mbyo. Oshitiyali ohandi longekidha wo opolohalama yaakulupe hayi dhana ko radio mosondaaha kehe komatago otundi onti mulongo nontimugoyi. Hayi ithanwa kutya golden age. O- opolohalama ya simana noyi holike kaakokele nayi oshowo natango kwaambono inaaya kulupa natango. Otandi dhimbulukwa wo o- o- ndali nda kwata aa- meme a simana nawa moongeshefa mopoolohalama oyo tuu ndjo. Ohandi longekiddha wo natango opolohalama yuunamapya. nuunimuna. molwaashoka uunamapya mo namibia owa pumbwa oku kala wa hwahwamekwa Aantu oya pumbwa oku tsuwa omukumo nkene yena oku kala yeetapo iipalutha momikalo dha yooloka. Iyaa otuna omikalo dhetu dhoka awike hatu longo ashike o mahangu. nomakunde. oo- iilyawala. niinima ngaa mbyoka twa kala hatu longo unene pamuthigululwakalo. iyaa kakele opena omikalo dhimwe nee omipe dhono handi eta nee aanawino okuza kiikondo ya yooloka. tandi ya eta nee mo studio. tatu popi nee noku gandja omayele. tatu longo nee oshigwana shetu nkene shina okukala shiilonga noku teka omikalo dha yooloka dhoku longa iipalutha moshilongo. Tashiti ndjika opolohalama yimwe nndiyi hole noonkondo adhihe molwaashoka oshikondo shino shimwe sha simana muuyuni auhe oshilongo kaashina uunamapya nenge uunimuma itashi vulu oku kalapo molwaashoka aantu otaya pumbwa okulya. ondohotola ota pumbwa oku lya. omulongiskola. okanona keli moskola. tashiti oshikondo shino onduuviite uuntsa oku kala ngame omuwiliki nomu etipo gopolohalama oyo tuu ndjika. Iya iilonga yo radio ondeyi tameka momayovi gaali noma noma. ombili. ondeyi tameka momayovi gaali nambali. yaa ko radio yo private kandi shi nee ngela otandi vulu okuyi tumbula. o- o- o- oko nee ndeyi longela hono sigo omomaovi gaali nomulongo nayimwe. Mpono onda mono nee kutya aayee onda kalamo ethimbo ele. o- onda pumbwa oshinima oshipe. onda pumbwa okwii Okwii challenger nenge. okwiishonga ngaye mwene tandi thigipo oradio. tandiyi ndi ka longele nee ehangano lyoshifo. Ndee natango ondili ashike moshikondo shomatseyitho. moshikondo shuuyelele nenge hwiya ndazi nee kwali hashi longo nolusheno. ondeya kwaashi hashi nyanyangidha. Iyaa onda kala nee handi ka ninga omaudhano. shaashi oku wilika opolohalama yomaudhano oyo yimweya tseyithithandje aantu oyendji. yoondondo dha yooloka. yomaukwatya ga yooloka. po opo nee pwa za nedhina lyandje ndono nee omukulupe nande itandi li popi nee <laughs> moshingilisa. Iyaa oya tseyitithandje aantu oyendji. oya kwatakanithandje aantu oyendje. Tashiti oshikondo shika shoo otatuti iyaano shomatseyitho. sho radio, oshimwe ndi hole noonkondo adhihe. Ooo paufupi ondi wete kutya onda yamukula epulo lyoye kutya ohandi ningi shike.